Okei tabeng peekala loo lepo meeke awa owamo lepo meeke uwaka latopalie nalo loo nai, nalo loo. Ninang ule awa owabai enang wate lopa, tee ule teu wate ule tee ule peekala peekamas okopo nabainna takengaka meai, tuwangaka meai tewa gamalinoko welaka muudekina owai. Eng napo tee teu loo awa owago ule peepo asing nigongpo asing upoko owalabalupenawa nii tee peekala gawasnoienna kamealana kalapasie, nammee ke asing wokumuko mealupe. Tewago Lepo meeke tee teu loo enang bago awananing oka ule au loo peekala uwaka okopo kame abai, eng welaka asike nai tagibuko pawago mema. Eng napo tete enang taba meeke owamano kalapalamanawa enang botawabaluko ule awananing akolo napo teka mokala otoie napo peekala gawabainna, tewago lepo meeke asi meekeka enang babalupe. Eng ninala tee teuko gawamo tee ule <noise> naunaulona tee enang o peekala woliamano nanabai okopo wialama tewo kata panna olomampo, tee awananingko o nee uwaka taba gawaitolo tee wialama melai. Eng napo pekala asing teego Ogo mino amogo ulengbalako tee napo nii wokumawai, wokumako napo mema nawo tawalabai, eu napo <noise> teketai napo tolomalawai te ngano meeke mamumano, teketai napo teke onoio enang o kalemo kaloko napo nanabai pakualamana, eu ule tete uwaka tabalie. <hesitation> teketai napo nama gawotawanda napo tolomalawai te napo onomano nganagogo, tewang tenai teu tewa uwaka gawotawago. Napo tee napo ninauloke asing uwaka uwakamalimo apuko nii teego pakumena kalamalie tee napo napo owabai mela eu, welaka wakang kalaa tewa meeke kalaa puai nawa gawotawabeta napo tolomalawai. Tabeng tee laboalio.